<noise> a bua tah enn eo to nes iuh roh sih, eh seke iuh enn no ya, eo to iuh enn no ya a tah va'i a toah mea tah va'i a sosis. Va'i era'u eo to nes iuh no a bua tah enn boneh, suk eh eo hara mani ba eo to gunah bat no keo pa iuh enn varona non. A varonah koveh o ken ta boneh eo pasi enn suk a taiah, eo a ar- arah. Eo to ombess no sih pa enn a ian, keo pa iuh no sih a buok a bua tah enn boneh vari. Suk eo to ita antoen oveh pa ot, eo to woen akuk ama ken ta enn boneh. Veh keo pa iuh suk no, a tah enn boneh.